Ayyo e hitaande demil kens, hawri nde keɓmi bak. So ƴiwmi Motti njahmi Bamako, janngoyde Iniwersitee. <hesitation> Ɗun hakkillan woni e muuɗun banngal deemil kens ka.